أعتقد إني بكون يعني ممتازة في وظيفة تتعلق بالتدريب أو التعليم، أحب يعني أشارك المعرفة <hesitation> أجدر أساعد في الآخرين أحس إني عندي قدرة علي التواصل بإسلوب سهل وبسيط وممتع وهذا بعد يعطيني طاقة إيجابية إني جدمت شئ للأخرين وساعدتهم فية.